taadi handen haa gwaddo hautan amma yidao anda sai yacca moo a yidi waran hander wonde fere usainii wada munyal gel o waara o anda amma sai kauta ko be wa'en ma ben ghaara be waarta do don wara kawai sai naango sai jon mo o'n wada ni